Kamé ngana tékhé ya <hesitation> sirimé nga yankhana. Kamé ngana i djikébé ga gobono, yankhana, ana mékhé gna ritini, sindoukoukou, diokha ngalou. folakhou kou, odi tinto nguéni, kamé ngana tékhé ani sirimé gna khili, sirimé nkhan do mékhé gna baté, angari kén ntou, khakho li bane ta, anganagni sounkana, ana nthianké mbamba anda lémou naro sanké nokhoŋa khana sounka. Khandagni tél sokhou, khana ro kha sanké nŋwouré, igana léfi kharanŋa yimé kharay rono sanké wouré iga kharanŋa dinanti anguéri sélé ké iga kharanŋa sirimé ngui koto, sirimé kégua féssiya, sounké ké ta ana samaba ntowoyé gna kigna niya. Akha samaba ntowoyé araya nkérni yimé, afosso nguébé gnani. Pali ngana lémé laga wala gnimé anadaga diaréka ando diaréka ntinté nguéni an ŋwourounté na daga no kata ga dang dalana, makh tokh ka ké anga yitou founthiou mini tane. samaba ntowoyé nti kémoula fowa ntala nkapéy. Béri lélé nga kigné ta moulé gnana lagana, yarkhate dimma agnigué ta moulé nda laga, moulé ngara laga ta a rona nkhotou kou nokho gna anadaga diaré, daga diaré kanŋa guéla baté khayé kata ga wouthiounou, agana dala raya nkhakhilou gnimé bonondini samaba ntowoyé mbouré gnani. Angari tou nanti an alanti télé diaré ka ké khalissi gnani khalissi nta makha, ana daga gouné yite nokho gnéri, yite nokho kou gnéri angani koutou, ani khata angani khata. bito kou siki anŋa worindini, anŋa fo mini, anŋa wankhinéy. Sokhoba ndo lélé, sokhoba ndo lélé anganagni wankhéy yitou nokhou kou gnéri. adala kité ngana gomou ay bakkanŋ. Samaba ntowoyé kéya nŋwala, ani botoundini méyé rek, sokhoba, élé, angana worindi ana fo mini, ana wankhéy.